Yerovia jare yepopte ikavi yaiko kua ndie yayerovia reve kavi opaete mbae esa opaete mbae jupirupi mbae yayapoyae yaiko yae yaeva jare ñamoejäkava jayaeko yajakavita ikavi mbae rupi arañavo